Ngig sabulo dga gatgaha sabula kina kamaru sop kino noivude to huɓ ga kayude a huɓ da ya betude ya dagna ngig omo, omana za kai zaro a nahabahin tsagune yane sgawa la kai zara saoma za sabulo daga tgaho ka huɓa huɓa kai dine zi ɗa huɓ kai din an sgwala kai tas zin, to ngig sabul para kino da gatgaha sabulo ngiyina an tuvude ngig yina ngaba tuvud bi amma ngig kamshi tsin, to ngige ngig siya tsin dag gad gad tsnatsnaha da yan ina kino da pargaha dine, to da man tvaha ngiyina ngaba tvahatva biyo ka shaɓek vaha tsha da hwara vaha tsha ndiken, to sabulana kina sheh sheh sheh dahen ngige tharne an para paraha dine hwarba vaha bi, to da gata gata ha kina adatha no gatgaha sabula mahwara to da hwara vaha tsha gatga ha wale mahwaro da hwara vaha tsha, da man laushi vaha tsha kuma ngaha da lusa ter tera bi ngig yane da naha hwara vaha tsha. To amma da nguɗufine gatgaha tsitsa sabul para li kamshi no da gatgaho da yane, ngada <hesitation> da para din da para din, amma thinna kam ndatha na kam sai gatgaha sabula mahwara gatgaha wahale bidi ha tsitsa grasilina da gat gatgaho kino ka masa masa ho da hwara vaha tsha ai, shahdeh vaha tsha ngig thrna sabula kino tsitsan paraha dine ba ngig ndathude ka tawaha siga ai, da ino kino da mbla duha hwara yan ai ngig ina da mbladuha sabulana pargaha dine hwaro an tuvud an tuvude to, masa masaha zai wal sare an tvatva ud da yan amma yahana kam ngaba tuvud biyo da gatgaha li kamshiye ndike ne nga tuvud ngi tharne an tiva tva ude to ina hwarankino ina da ɗikahe ɗika da vaha ai, yan hwaran ai li tiuvanna hwarab da yan bi gadgaha sabula kino da ngig sabula witha tsitsa gav tah ga ya zara kino tahaha huɓam ga haɓa duvure ita sawa la kur ndikene nivud ka buga bugud sabula an hula ai ɦuɓga huɓama dubo huɓgaha zar kino da tah gin gre huɓga huɓa duvaha. Nivud ka zire da huɓa huɓa ai lav sabula thar sabula kam za oma kam dahane ngig thar sa ter terata amana yaka tsabta ud ya sabulana, tsitsa para kino parar ho hakarda fatsiya ma hwara ai da ngig sabula kino da huɓgaho kaye fudahhe huɓgaho, kaya vha tsta ngiga sabula paro huɓgaho pargahadine to hwara yan ai, ka da sgwala tsha da tab ud ma hwara yan ai tsab vaha tsha ma hwara yan ai, to da sawala ha kino lava sabulo hwara sabula sabula oma sabul para dahan yahine hwara yahin giɗa zin mha da ngig in mha da ngig ka ngig koɓa tsha hwara giɗa kazi ya hana mho tsitsa tsif ha kina da ngaba sabula biya tsa ftsna ma ka huɓa ga duva da mbasa naha dalha da ngaɓe ka hub ga huɓa ha to ngaba yan biya kam fabul para kam hwara yan da ngaba saba oma tsitsa ngaba fitse biyo omano thaho ɦuɓga har duva din da sawalaha, amma hwar ba sawakha bayangida huɓgabaha diva bi hwar bida bi ai. Lav sabula kina hwara lav sar dahane sih sih sih lava ka sabula ai ngig sabula paro ngige daga huɓ kaye ngi ina turude ngaba ngig ngig ina turude ngaba ina turude biya dahan sih sih sabula ai. To sabula hawara tsu kam gadga gata ina da shihɗik vaha tsho ka parara paradie da pararaha dine to hwara yane ngaba turude biyo ngaba <hesitation> lusud biyo yan daide ai, amma ina turudna kam kai hwar ba yan biya kadna naha tsha aa tsɓiz niha nala hwar ba yan bi ai, to lar sabulo hwara lav sabula hwara lava sabula giɗa ud ɗine hwara yan kamaru sop na kino da haɗa naf za omo tsɓath da sga wala kaye ai.